Polis sairen ri hi <hesitation> ri zongzonga siet nuam laupo takmei ani yin kafia. Atsanatu, polis sairen ri alaurikituan til txalau lam panghi atling nemzokah. Zan rea ganbunhaia alaurikituphe hituan mutia har saem ema. <hesitation> Rilru anuam taktak te chin lawani. Ema ero txu buenete hantokila <hesitation> kolaya buenahantolaya polis sairen ri alaurik ero hechuad atlamuan tlakin alimum. Le txuina, txu vangin polis sairen ri txu <hesitation> kantil tonle kan omnapmun te. <hesitation> Ek kantil tite. Azir hian, alomumin, <hesitation> alung txie takte im em txina tamzoki lomna ayin. Lung ngaynehi atling nemzokin kaxia ani.